<hesitation> צו מאכן זיכער אז מ'עסט גענוג פראטין אויב מ'גייט אויף א דייעט ווי מ'עסט נישט קיין זאכן וואס קומען פון חיות איז דארף מען מאכן זיכער אז מ'עסט זאכן אזוי ווי סוי מיט <hesitation> אנדערע מינע געמאכט פראטין ווייל ס'זייער וויכטיג אז די קערפער זאל האבן גענוג פראטין.